<hesitation> uche ri ri <hesitation> kchuknik ri kb'anik jun jutib'liil woy uche are'ri ooj kum re ri ooj em <hesitation> jnum re ri ruk'ri kepli rya'l e <hesitation> rtz'umil kuch kelik, sicha' kchuknik ri ooj, uche xuq kó taq rya'l taq chee chi xtchkunsxik, chu ri' no'j más qilmaj wre' ri rir rir <hesitation> rpom ooj kchuknik chu rya'rsxik. chu ju tib'liil más kb'anik.